Ndi gseli yaanta haj, he gyíŧi ngii ginji gthali ma fan ma ga a wéde: Njabur ga a wéde, gomini ga a wéde, alún ga a wéde, alún we gí njalna a wéla. A waati ma seŋi gíni, unsiim ma a rúnn, bari uu tti biiŧa de, namúni fana ga a wéde, he fana yíŧin ginji gtahl a gíw.